Ny karaza tornevisy misy koa zañy resafintsika eñanik'io. Misy tornevisy fisaky famafa- visy fisaky tampoñy, tornevisy lakora famaha visy lakora ny tampoñy da misy tornevisy kinta reñy da famaha visy kintañy ny tampoñy. Da misy koa zañy hoan'ireo efa lehibehibe prôfesiônely iñy da mampiasa tornevisy lektriky.